यं तो कई छा पर मई बारह का नाम लेलेंदु चमच ,कटा, चाकू ,हेंकिन वाला ,पानी चाटने वला, चपाती बेलन ,स्पैटुला ,लड्डु ,पिलर ,मोटरपेटल।,स्टैनर